اتاكد من دا ان أن أنا اللي شايفه دا حقيقي ومش خيال او كده أن بيبقى معايا أشخاص تانيين ممكن أن أنا اسالهم دا حصل ولا لا ولا دا كان حاجة في خيالي دا اللي بيخليني اعرف الفرق